Mboŋ, ñéde ñee bbiiŧa, yíŧi ma ngolla adúniyaa, mbolo uyaa njali ma nyaaŧi mbo a gíŧe antimbi ma Haala megesni, wilolaa ggí wima gína atédin we, uto gí a gyíŧi binléeti yo, uto gí a ta yo, uto gí a gyíŧin giinji gtahli yo. Wi ma ñe húrna gyíŧe, yíŧi ma bii ttin toorat, hali tooratmate, aɓalnan, ngi yíŧi ma húrin yaa mbol, uwéetima, ududma dude a gifiire, yíŧaa ññoom antimbi ma Haala megesni. Njaloo njal yíŧi ma liǵirim be, anbiiŧana, ndu ugí mo wo ma biiŧa, uwo tinŋama biiŧa, bbasgo andéti. Haala hi yaamate hamma. Naaŋ gtooni gdeeme anbeeseyi, bari naaŋ nge ñoom ŧootani antimbi. Naaŋ gidaaji gi ansiimti faŋi biindi wa atów, ganti bigiti geme, mboli gnooge geegi unŋati biiŧana, walla unan biiŧa búsiyeri ma, unan húri yaa ha gnaaŋ bà diiste hando, basgo ta binmúujiti bembe. Wee wi unhúria naaŋ diiste hando, bari yíŧee ggí hi ma ñoomni antimbi. Yíŧi ma bitooratini, ha he fana njete anyooŋta hi ma tooratimati bembe jandu uhabma mo, fondi asúm fo asúm súmna, dong njaloo njal yíŧi gimbe hee ñoom antimbi, a gihúri giinda ma giduulu ma ngaadni.